Moƴƴaare ngal rewɓe ngal, Mi waɗi njiddaade ngam ɗum rewɓe ngal njidaade. Ko ngal ngal rewɓe ngal nguurndam ngal rewɓe ngal, Ko nguurndam ngal njiddaade ngal rewɓe.